Emailk alinanga firgikiga, awalinkelka mwagaka gawira, bayanat mali idaton talabafika sokr faya soke, r eninbatoni <hesitation> ismanga faier ein firginakera <hesitation> yani tanigoni <hesitation> password ein firgikon faier, bas khalasili.